Masin̈y fanasan̈a lamba karàha ren̈y konzelatera ren̈y fo izy fa izy tsy man̈itsy be fa <hesitation> atao an̈aty ao zen̈y lamba. Fibin̈iafany raha io amy devòn n̈any ety, arôtsakao ao lamba, afodin̈ao raha in̈y, alefan̈ao podiry savòn, potserin̈ao paoera avy eo izy mandeha amizay, man̈amia tòn eo amizay izy karàha ty avitan̈y lamba in̈y, vita lamba in̈y adoson̈ao lamba.